U'un xiko, kuun xiko iin. kuun xiko. kuun xiko una. kuun xiko una. kuun xiko xia'un. kuun xiko iñu, kuun xiko kuún. kuun xiko uni. kuun xiko uú, kuun xiko in, kuun xiko uxi. kuun xiko kuún xiko in, kuun xiko una. kuun xiko uxa, kuun xiko iñu, kuun xiko u'un, kuun xiko kuún, kuun xiko uni, kuun xiko uú, uni xiko, uu xiko iin, uu xiko una, uu xiko uxa, uu xiko iñu, uu xiko u'ún, uu xiko kuún, uu xiko uni, uu xiko uu, uu xiko in, uu xiko uxi, uu xiko in, uu xiko una. Uxa, uu xiko iñu, uu xiko u'ún, uu xiko kuún, uu xiko uni, uu xiko uú, uu xiko uxi ɨɨn, uu xiko uxi una. uu xiko uxi uxa. uu xiko uxi iñu. uu xiko uxi kuún, uu xiko uxi uni. uu xiko uxi uú. uu xiko uxi in, uu xiko in xiko, in xiko uxi, in xiko uxi ɨɨn. in xiko uxi una, in xiko uxi uxa, in xiko uxi una, in xiko uxi iñu. in xiko uxi, in xiko uxi u'un. in xiko uxi kuún, in xiko uxi uni. in xiko uxi uú. in xiko uxi in, in xik uú xiko ɨɨn. in xiko una, uu xiko. Uú xiko uxa. uu xiko iñu. uu xiko u'ún. uu xiko kuún. uu xiko uni, uú xiko, uú xiko uni. uú xiko uú. uú xiko in, uú xiko, uú, oko uxi iin. oko uxi una, oko uxi xia'un, uni xiko, uni xiko iñu, uni xiko u'ún. uni xiko ku'un, uni xiko kuún uni, uni xiko uni, unixiko uú, uni xiko in, uú tixiko, uu xikoo. uu xiko, oko uxi, oko uxi ɨɨn, oko uxi una, oko uxi uxa, oko uxi iñu, oko uxi u'un, oko uxi ku'un, oko uxi uni. oko uxi uú, oko uxi in, oko uxi- oko. oko ɨɨn. oko una, oko oko, oko xia'un. Oko uxa, oko uxi iñu, oko uxi u'ún, oko uxi- oko u'ún, oko kuún, oko uni, oko uu, oko- oko, uxi, xia'un, xia'un kuún. xia'un uni. xia'un uu. xia'un in, xia'un- uxi kuún, uxi uni uxi uú, uxi in, uxi, ɨɨn, una, una, xia'un uxi, iñu, u'un, kuún. uni, uú, in.